Bueno, pues este, xikitiekan, neh kan onimiskaltih, pues tepeyoh, asta ihon tepeyoh, pues amo kanah tlakualkan nekah seonmawiltis i- ika pelota, kanah ip- ipan kiliah campo, pues amo kanah tlakualkan porque pues tepeyoh melahka, tepeyoh tos ompa keh san ika osemawiltiaya pos ika pelota ich n escuela, tos ich n escuela pos ompa kateh canchas este cuando se onmomachtiaya la primaria, pues este ich n recreo seonmawiltiah ika pelotah kiliah de básquet, tos tehwan osemawiltiaya básquet, <hesitation> techonpaktia pues iwan como keh como san yeh n ompakah n cancha pues osemo- osekimokuikuiliaya a veces kemanti sekonmoxelilia n cancha, sekoninchiwa toequipos, seonmonawati pus onmehwan xonmawiltikan nepa san tl- tlatlahkotian cancha iwan tehwan nikampa, maski san se maski san se n sekilia nekan canastilla ipan se onmawiltia pero pues kiera osemawiltiaya se raohtzin, tos ihkon oseonmawiltiaya pero cuando ya nekan maestros konchiwah se torneo pues n inon pues kemah seonmawilti nochi- nochi cancha motlantok, pero pos inon ya okse tlanantli. Yehwan maestros okinpehpenayah n tlen tocompañeros n okachi inmapan mawiltiskeh okseki okachi pues wehkapantikeh, yehwan wehkapantikeh pos omawiltiayah kinchiwah n equipos maestros iwan nekah okseki owalayah n tocompañeros de okseki de oksekan comunidades pus inwan osemawiltiaya, osekichiwaya torneo de primaria, tlen yatimomachtiah quinto, sexto, pus ya ti- ti- tiwehweyin o- o- oseonmawiltiaya. Tos ihkon neka osemawiltiaya pus tlen sekilia b+asquet, inon neli otechpnpaktiaya miak. Seki tlen chokomeh ompa chantih cerca de nekan ompa escuela primaria, pues yehwan keh okachi inmapan porque pus tla keh tiotlak yayotlanki okichihkeh kanah itarea o tepitzin ontekipanohkeh inchan pus mawiltikiweh cancha ompa cerkatzin iwan como amo tlatzaktok, tlatlapotok ke pus ompa mawiltihtokeh mohmostla, tos yehwan inmapan kanah wehka kon- kontkamotlah pelota pus onkalakitin ich canastilla. Okseki pues tehwan wehka, como wehka tochan pus san oseonmawiltiaya cuando recreo se keski minuto pus ompa se onmawiltihtok pus amo neli tomapan porque pus que amo seonmomamachtia nochipa, toses este tlen okachi inmapan tlen yehwan tlen ompa inchan ompa chantih serkatzin de nekan escuela. Noihki nimolnamiki okatkah seki takoneh, neli takomeh okachi otechtlaniayah porque pues tlechtlaniliah porque yehwan mati keni xamo okachi xamo keh okachi kimatih okachi matiken kichiwah pero nikilnamiktok se nocompañera de sexto nesi de primaria asta ihkon imapan omawiltiaya wehka kitlamotla n pelota, onkalakitin ich canastilla, tonses este maestros pos neli oki- okiwikayah ma mawiltiti kanah oksekan escuelas ich torneos, kanah oksek comunidades, okinchiwayah nekan torneos pus kichiwah equipo de ya puro takomeh, okichiwayah equipos de puro takomeh, kichiwah torneo kiliah torneo femenil pues eihkon puro takomeh mawilitiah, iwan neh nikilnamiki nocompañera neli imapan asta ihkon wehka asta semi ok- okonkalakih se este n canastilla ika tlakuitlapan o- o- okon- okontlamotlak pelota ihkon ika tlakuitlapan pues amo- amo ontlachixtok kan kontlamotlas yeh onkalakito n canastilla, tonses se ompa osekon- sekonitok pues tocompañera neli imapan iwan no okonpaktiaya. Iwan xikitakan inon horas mawiltiah san ipan iwarache iwan yeh nekan takomeh pus motlalowan mas ihkon como imapan motlaloskeh mati ken- ken okixikowayah san impan inwaraches, amo keh neli konimpiaskeh intenis este yamankitzitzintih pues amo san yehwan impan inwaraches, tlamo okseki n tocompañeras pus okinkixtiayah inwaraches san ihkon ipan inmikxi, ihkon omotlelowayah, este, o seki tocompañeros omawiltiayah kihtowa yeh pues de futbol nekah de futbol pues igual amo kanah okatka campo de de sakatl pues, san tlalpan omawiltiayah o seki pus ipan cancha de básquet ompa omawiltiayah pero san ipan inmikxi, ipan inmikxi iwan ihkon mawiltihtokeh este pus ihkon okinpaktiaya, ihkon okinpaktiayua pus mawiltiah pero neli inon amo nikilnamiki kanah kox- kox kanah oyayah torneos o oksekan mawiltitiweh porque pus keh amo mero tomapan, porque pus amo se onmomamachtia ipan se campo de de sakatl, tonses san keh amo mero tomapan, tehwan tomapan pus yen básquet, inon kemah osemawiltiaya. Tos ihkon nekah san inon, san inon. Axkan nikoninmitta n chokomeh pues <hesitation> amo mero kin- keh kinpaktia, axkan pus san ipan incelulares ompa- este- ompa kateh koninmitah pus kanah xamo kanah peliculas, xamo kanah nekah ompa pus konkakih tlatzotzonal, pus ayekmo neli kinpaktia mawiltiskeh, achtoh tehwan ompa otikatka asta yowak, kanah a las ocho de la noche ompa timawiltihtokeh, o pewa kiahtzintli maski onkiawi pus tehwan ompa seonmawiltihtok, mach kanah se momahtia kox se onsiawas, kox se onsekmikis, tehwan pus seonmawiltihtok, porque pus techonpaktia timawiltiskeh, iwan neli ompa o- ompa otimawiltiayah ihkon asta yowak pero pues axkan sekoninmita chokomeh, ayekmo keh mawiltiah, pues sa kinpaktia yetoskeh ompa ontlachixtokeh ipan incelulares, pues ayekmo mawiltia, ayekmo keh sekoninmita kox keh kinkowah in pelotas, kox de futbol, kox de básquet, pus nes keh ayemo, san seki chokomeh pus pero yeh keh tetahmeh tlen de- de- de neh notiempo tetahmeh pus chokomeh okatkah inon horas asta axan konimpakti koninchiwah inmiequipos, pus kanah ok mawiltia pero pus ya tetahmeh, tlen neli mero chokomeh axkan, pus ayekmo, ayekmo kinpaktia. <hesitation>